﻿omukyeri <hesitation> ngahira amaghetsa woku wokuliku, nabihira amaghets wokuliko, inasombolha omukyeri inatsumbawu. Akabya abiribera, ingalangirindi amaghetse akumamu <hesitation> omukyeri akumamu maghetsa, akabya abiryuma iwalhusyawoko. Betu nangana thoweryamu amawuthande, kutsi inahiramu <hesitation> ebindi bindu ngepilawo ngebyo